Maha zava-dehibe leha am- amboadia ndreiky e, <hesitation> izy zegny ane <hesitation> kôf le mangery igny izy, iregny taignanjy regny zegny fa zezk ho anley- ho anley tane- tany zay angeriany. De avake kô ala kôf misy ambôadia, tsy tegny sahan'ôlo hidiragna, dikan zegny vôaaro automatiquement ko zegny le toeragna misy ananjy avake.